हमने सब सूप कैसे बने याई सूप बनावेला हम सबके। पहले चाहिए टमाटर हम लोगों नेवे टमाटर के सूप। टमाटर के सूप की टमाटर के एकड़ाम महीन काट। के करा पीस देवे उकर पेस्ट रैडि हो जेते उकरा बाद। एको एको गरम पानी लेवे खौलल पानी उकरा मे वही। टमाटर के पेस्ट दाल देवे उसके आज उकरा मसाला। डाल देवे कुछ वो कटल प्याज डाल देवे और आँके। <hesitation> सूप रैडि हो जेते उकरा मस्त खाऊब।